اذا حكون حشرة لمدة يوم كامل، كنت حختار اكون نملة، لانه النمل صغير ممكن يكون باي مكان، حكون اقدر انتشر باي مكان، واكل من الاكل اللي اباه، اروح على اي اكل مكشوف واكل منه واذوقه واتمشى، ولانه كمان النمل وفي ويمشون ورا بعضهم، ويخططون ورا بعضهم كمان.